emm aku mohon aaa mohon aaa da padang, main brubi neg kabon ngancak adas luah lalu. aaa selain daripada sien aku pun aaa bersenam kan buleh duweh kali indi minggu lah.

Da tempat ami nganai ti...ambun ne buleh tahan lagih ambun ne babar burupagi...kaii lagih ne babi kaii lagih ne paras tapi wang masa mbuh uje...ambun ne babi lagih ne kapa lagih ne...kayuh da kuan premier bauh-bauh ti manang Serian ti meng uhh mini New Zealand kuan ne.

Da Malaysia ti anyap lagi ne manang kaie buleh minan bahasa da beken da sikulah tapi da Malaysia ti bahasa Malaysia lah bahasa kebangsaan da tinan inya da sikulah tapi bahasa Inggeris buleh lagi tinan ngin bahasa sien penting tinan aaa adep kerja, tinan adep bidapud dengan inya lebih-lebih lagi bala inya da masu sapa masu antarabangsa. Penting lagi ne bahasa ti. Jadi anyap aaa anyap salah ne aaa minan bahasa da beken lah.

Bala inya da dog pilih bala YB bala da dog pilih da kawasan ami serian ti tanggungjawab ne memang bahas kalau bala ne dog pilih. Bala ne mesti ngaban kemajuan da tempat ami ti ngaban bala macam macam kayuh macam Bala ami da nganai tempat ti komuniti da serian ti maju uhh ekonomi ami paguh

Teknologi dak tinan dak sikulah memang paguhlah kan adeh teknologi ngin ne aaa ngancak adep bala anak kinya sedia menik aaa enih kuan inya nyah berhadapan dengan masa-masa ne wang moh meni sedia kerja pagi meres. Ngin kan inyap teknologi ti inyap kemajuan jaji teknologi ti sangat pentinglah sangat-sangat perlulah tinan bala inya aaa nyedia adep lebih lagi masa ti teknologi makin betambah jaji perlulah bala ne aaa teknologi ti dak sikulah ti memang perlu tinan aaa pendedahan bala anak kinya supaya dapat maju mung inya dak beken.

Besukan ihong-ihong sen paguh, Kan adup besukan sikadup, kaik besukan ganan ne. Sen suka bersukan sen sekadar bersenam langadup lai da ngancak tibu dup paras lai. Tapi wang dup sukan ihong-ihong, paguh. Adup dapat bisampur dengan inya, adup dapat napud dingan da bauh. Adup dapat uhh anih boh kuwan inya birami dengan inya, birambih dengan inya. Sen paguh ne wang adup sukan ihong-ihong.

Online banking ti' paguh madi andu ti'. Mung da sani' ne, anyap online banking. Terpaksa kitak muhun ndug bank mayar bala kayuh, mayar utang kan kitak berutang. Kan ne kitak ira nyimpan duit pun, terpaksa ndug bank ra' piluah duit minan bank. Madi andu ti' wang aduh online banking, iti' senang. Kitak dapat mayar bil, masu ramin pun dapat mayar bil. Jadi wang kitak rak nyugon duit rak ndug bala nak kitak, conto ne mung akuk ti', transfer kuk saja. Da hujung jari kuwan kiren. Senang madi andu ti'. Kai ne mung da ngamin ne.

uhh pasal book anak kinya dak paling temegah kai legi ku tentu puan cerita ne ngin aku t inya dak bauh kan ne nemba tuuh da sanik sanik sien ceh ahi cerita pasal bala anak kinya dak temegah dak dak binua t, ngin aku t kira inya bauh. Kai legi ku pandai cerita keyuh t kai ku puan uhh cerita ka pasal pasal inya dak timegah t.

uhh Perintah madi andu tik paguh. Ngin ne, aduh, memang aduh ne ngundah program kebajikan dadeg inya da nguna, nguna kayuh. Cunto ne, mung ramin nya sahu, aduh bala ne nyugon salu,r nyugan duit saluran masu kebajikan tik. Mong sien lagik inya da susah, inya da anyap uhh napud kraja, inya da sasik lah kuwan kitak tik lah. Aduh lagi ne nyugan aaa tulung lah. Perintah memang paguh lah madi andu tik.

Aye meng anih ngancak entek nyangan entek lapang kaik ce susah wang ku marik kraja, meh kaik ku mikir pasal kraja. Da kraja sien kraja da office. Wang marik neg ramin ngago kayuh da ramin saja. Anyap kala ku ngaban kayuh marik wang ku kraja nyap kala ku ngaban kayuh da office marik ramin ngin ku ngancak aseng ku lapang kan ne weekend wang anu enem anu minggu anu enem anu minggu meng sien emm ngaban family ku brubi aaa kan adeh masa anu paguh aaa picnic ka en cara ngancak aseng lapang dangan nyange.

Wang adeh pinyusah terutama da kampung, wang inya adeh ramin sahu kah deh inya da kabes aaa bala ratus memang ini kampung ceh ngunah kraja uhh nulung nulung mamba da susah sien, jadi ti lah cara inya da kampung, adeh cara gotong royong, ira bekerjasama wang adeh bala inya beken napud pinyusah.

Madi andu tik, bala anak kinya macam macam pimain. Kan ne kan ne masa ami lagi icuk, nyatik ami, nyalam magau ikan amik, brubi da tarun amik uhh gumon ami, mamuh kuwan inyanya, Bala anak kinya madi andu tik kai ce mung sien. Aduh pun mai, main badminton. uhh Kadang kadang ahi masa tinan bala ne main game da da telefon, da komputer. Sien pimain bala nakinya madi andu tik. Kaik ne mung amik sanik ne.

Da negara ami Malaysia ti demokrasi...jadi anyap inya maksa uhh ngundi asih ngundi asih...sukati adep la kan adep suka inya sien adep ngundi inya sien kan adep kaii suka kesah ngundi ne...sien la cara...cara negara ati ngundi uhh wakil rakyat da kuan inya yeh.

Pasal pimaan da sehat ti, aku lebih suka maan kayuh da rabus rabus, kaik suka maan kayuh da bigureng. Mene ngamin ne wang ku lagi icek, suka ku maan kayuh da bigureng, da ... ti mo ... mo umur moh makin gatuh kuan inya makin tuuh, suka ku maan kayuh da bigureng, eee da rabus, da pangge da buruk kah ngin kayuh sen kurang lamak. aaa jadi aaa sen paguh dadeg tibu lah .

Kan adeh dingan da mahun, da susah aseng ti, aa.. anih tundah adep sibagai dingan. Adep pilaje'k ne lah, barangkali pirimpu aseng ne kah, ngaban ne birubi ka. Siken dangan ne, anih anih rati ne susah aseng. Anih rati ne ma manih sak aseng ne kaik kaik tantu. Pilaje'k lah, adep pih deh mampu adep pilaje'k lah inya sien.

Ok.. aaa stress ti memang ne ahi macamlah pak nek dengan ne ngancak adep stress dak kerja belajar ceh wang adep inyap ganggu ahi ganggu dak abih pikir sien pun wang adep kaik tentu aaa pikir ahi aaa dok ginago kerja beken dak ginago kerja en memang stress mendek ndek adep.

Aku wang skulah ngamin nyap lagi cita cita aku rak jadi anih, tapi itin moh ngin aku moh kerja, ku smene ne kiraja jadi jurutera, sien mah kerja da meh tunah ku ti, kaik lagi ku manang ku suka kiraja siti, tapi ku rasa aku mampu ngunah ne, jadi sien mah kerja aku tok mad ... madi andu tok andu ti. Jadi eee kaik lagi ku manang kraja sien biek, memang jara ngunah kraj ... memang anih anih kraja pun jara mah ngunah ne sien ngajah adep ngunah ne, adep mampu kah kaik mampu ngunah kraja sien. Asal dep rajin, asal dep geneh-geneh ngunah kraja.

Ahi macam uhh kayuh da jugon pirintah nug bala rakyat madi anu ti. Nyana pasal sosial ti aku rasa nuh perintah muh cukup paguh lah ngin nuh mung nuh uhh nyugon peluang nug rakyat uhh terlibat dengan aktiviti-aktiviti sosial mung bala nuh berkumpul uhh anyap pinyusah anyap inya kijaman. Mung bala gerija-gerija cunto nuh sien sebahagian daripada media sosial lama adup bidapud bisampur jadi ku rasa mene paguh lah kayuh ti da jugon perintah madi anu ti.

Anyap cita-cita ku wang ku legi icek, ngin ngemin ne legi icek memang suka birubi saja. Tapi membeh sikulah moh dapat pimandai iti ne moh kiraja dengan printah. Jadi adeh legi mikir dak taye ne ira jadi uhh jurutera kuan inya nyah, tapi sien mah ceh boh sikulah bilajar ngajah kemampuan adep dapat legi ku jadi jurutera mung t kirja dengan printah.

Artis dak paling kuk muji en ceh ihong artis pak kaik kuk tentu minat dalam artis. Pak akuk minat dalam tukang. Sien ce dak ku'an nya tukang basi da ngundah buko'. Sebab bala en aduh uhh tanang inya pandai bipikir ngundah mung anih bentuk buko' da irak inya.

Meng bala anak inya da kampung aku rasa bala namba tuuh da ngajar bala ne wang bala ne deh gawai bala ne deh uhh nih kuan inya deh ngunah uhh function uhh ngunah activity activity da Dewan deh bala ne bala bala namba tuuh ngajar bala anak inya. Meng inya da pasar ti ngajah dep mamba sien lah. Ngajah bala ande ne ngajah bala amang ne meng anih da paguh meng anih da biek da patut tunah.

Handphone ti, ahi guna ne tapi adeh lagi pinyusah ne chunto ne aaa inya teb dapat tebek macam macam kayuh da internet, kayuh da paguh kayuh da biek, semua ne adeh da internet, da hujung jari aja kuan kuan kireng. Jadi handphone ti smene ne adeh pinyusah ne, adeh lagi aaa paguh ne. Adep bi'handphone madi andu ti semua inya deh handphone. Ngin ne siap satu keperluan kuan inya nih, perlu mirih sien kaik meng sanik ne.

Projek ato aktiviti da adeh ku ngunah da da tunah ku ngamin en ceh berbentuk kudip ikan da abih uhh kulam. Kulam en dog tunah minan bata dangan nisi dog umo lalu pun projek kudip ikan en da abih bata umo ne sentiasa dog tinukar dangan cara nyugon maan ne labih paguh, sabab ne ngajah projek en adalah projek buleh dog tunah dapih dapih

Dak binua ataupun negeri ami sien ceh duah macam musim, sien musim andu ujan dengan musim andu pare. Dak duah siti ceh wang ne andu dak pare biasa ne da mesu buran enem sampe tok buran semeheng, masa ujan buran semeheng duweh tok buran taruh.

Anyap kala lagih aku nug laut ato danu, pak da sungi ngamin wang aku lagih nganai da kampung ngamin nuh aaa adeh lagih ku nak birubi2 da bangih2 sungi paguh lagih birubi da bangih sungi sien, ngin nuh ngamin sungi kaii nuh mung madi anu ti, sungi ngamin omon nuh birasi, tane tanis bala ikan pun ahi lagih dabih nuh, sanang nakup ikan wang adup neun jala neun jaring, ahi dangah adup madi anu iti mo kurang ikan da sungi, ngin umon muh dakus mo ahi, ahi macam kayuh da batan da umon.

Gaya anu da anu ti sien ceh. Kaik lagih ne pare, kaik lagih ne babbi. Pak ne sentiasa aaa babbi babbi birangin kuan inya. birangin adeh angin icek icek. aaa kadang kadang ujan pak kaik ne maru bina. Mina ne prapatak. aaa wang pare pun kaik tantu pare sebab ne ti adalah aaa anu ti adalah tanang inya musim pingujan.

Pasal binatang da kudip inya da ramin, madi andu tik macam macam binatang. Mung da ramin akuk sen, singau pun aduh, kasung pun aduh, ikan pun aduh, kura pun aduh, badeh pun aduh, manuk pun aduh, Ngajah mamba lah. Kan mamba sien suka binatang, kan ne suka singau, sampei empat rimuh singau da abih ramin. Mung da ramin akuk, akuk aduh empat singau, indi' kasung, manuk pun aduh indi', kura pun aduh indi'. Bala ikan, da banca bekun sen, macam macam ikan da abih akuarium.

Rasa ku da negeri da negara Malaysia ti. Kan ne negara ti anyap susah ngunah bisnes tubek ku, bala inya rajin, bala da biduit da ngunah bisnes muka bisnes anyap inya Kinjaman ngin perintah uhh ira ngancak inya maju. Jadi asih da pagan asih da rajin ngunah bisnes lah kaya lah pimudip ne

Adep ti, kadang kadang ne birubah. Susah lagi adep ngubah adep, aaa ngubah basa adep, ngubah pimudip adep, pak ne wang adep kan ngajah bala inya da ngubah adep aaa meng ne bala dingan adep, bala bijek adep, saudara adep, da meng anih gaya pimudip bala ne, meng anih aaa cara bala ne aaa ngaban pimudip, chunto da paguh aaa en ceh ngajah bala meng anih ra ngubah adep.

Nyabut pasal kerja tik, stress tik, memang aduh lah da tempat kerja. Lebih lagik wang boss tik kuwan nya, ketua dup tik ngancak adup ngundah kayuh singaut singaut. Nyugon kerja last minute. Adup, manak apih adup dapat nahan ne. Stress lah adup kiraja. uhh Kan adup, jugan ne masa nduh adup, kai lah adup stress kerja. Tik jugan ne kerja ndug adup last minute. Wang rak kayuh sien masa sien lagik. Apih dapat ngundah kerja mung sen.

Pimudip adep ti kadang kadang adep ti uhh ira uhh pitegah enih keyuh dak kan adep nguntun ne mesu ngemin tok iti uhh mung kita tebuk anak kita dak mung ngemin ne mesu sikulah ngemin kita ngajar ne cara mudip sampe ne iti ne sampe ne moh tok kerja moh deh kerja kanan ne uhh bimemba adep ne en mah ceh dep mok kuan inya mok meru bina tebuk pitengah adep pitengah pitegah anak adep ti ne mok adeh kerja.

Aye, kan adep panu, memang perlu passport, gapih-gapih pun adep panu, perlu passport.

Akuk tik kai'k kuk kreatif mung inya bekun. Wang akuk ngundah kayuh, sekadar ngundah kayuh da dapat tundah kuk saja. Tapi wang aduh kayuh rusak, pandai lagi kuk nak ngkiu' kayuh sien, ngancak kayuh sien paguh minan cara adup kuk. Kai'k lagik kuk pandai na mung inya bekun lah. Ngin akuk tik bekun misiya da kreatif. Tapi kan ne pasal kayuh da ramin sien, memang akuk lah ngundah kayuh da ramin sien kan ne rusak. Mung bangku rusak, akuk ngiripai ne. Mung muto rusak, nak pandai lagi kuk nak muka muka ne. Nak ngirih ngirih abih ne, nak mung anih. Nak mirih spare part, nak cuba cuba kiye ne.

AI tik memang ne paguh dalam dunia da maju sitik. Sebab ne ahi kayuh da kanan minan ne. Pak ne kadang kadang, AI tik aduh batas ne. Kuwan nya aduh had. Had dalam ngundah kerja. Napuh ne, kadang kadang AI tik aduh da paguh, aduh da bi'ek. Kadang kadang en ne ira ne ngancak indik uhh bangkah kitak dak kaik minan pikir adup. En mukak minda adup ngundah kayuh. Kaik ne ndug kitak tok ngundah kayuh da kreatif.

Lagi nyap kala boh magau lawyer da da masa ti lagi anyap pinyusah tapi aku puan sapa sien da pasar ti memang ahi bala lawyer nyugon perkhidmatan. Aku rasa anyap masalah inya wang inya ra magau lawyer ngin apih apih tampat pun tubek madi anu iti memang ahi tampat deh lawyer adeh inya ati ngunah kerja Jadi lawyer

Cuaca da birubah tik memang ne kuwan inya da dunia tik memang aduh uhh pangan. Wang kitak manang cuaca birubah, mantug kiraja kitak da umuh kah, da kabon, kitak sentiasa rak numpu ndug anih kayuh ra tundah kitak. Anih kayuh da tundah kitak, da kabon supaya kitak kanan uhh nyidia mung anih kitak tayu, mung anih kitak da kanan uhh, kitak ngundah kabon kitak kah lamak kitak bigantung ndug cuaca da birubah ti.

Kan sani ne, kayuh da rami kuan inya yeh, gawai. Ngin adeh biragung, adeh bilangi. Walaupun madi andu ti bigawai, rami kuan inya tapi kaii ne rami meng sani ne ngin madi andu ti gawai ti mbuh bisampur cara modern adeh bitanda. Ngamin apih adeh bijoget bitanda. Simua minan adat damba ngamin. Kaii ne samah dangan da madi andu ti.

uhh tinanun kah ceh masa amu perlu raye anih bada kayuh ti masu bitutuk inyam nuh. uhh kayuh siti kaii ceh manih manih, kayuh inyam nuh kan nuh bitutuk kayuh ngan nuh mung sien kayuh ceh, anyap ceh manih manih sien bada kayuh kuan inya, kaii ceh da marubina adup ngajah anih da kuan adup mung en. uhh jaji

Mbuh jarang madi andu tik, susah ra ntubuk inya uhh manik uhh musik asal kah, bitanda asal kah. Kan aduh pun bala laman tuuh saja. Inya da bauh, taap bauh madi andu tik, mung bala amik tik, kaik mik tantu puan kayuh da mung sien. Rak main musik asal pun kaik pandai. Rak bilangi pun kaik pandai. Kaik ne mung laman tuuh sanik ne.

Pingarap akuk dadeg masa iju, en ceh rak tebuk kitak semua maju. Mung anak anak kitak dak skulah, bok skulah ne dapat kraja. Bala sungkuh kitak da bok skulah, dapat kraja supaya bala ne makin ne iju moh kai ne bigantung ndug adup sebagai adup da amang, adup da babeh ne. Kaik ne bigantung, terlalu bigantung. Bala ne kanan mudip sikadup. uhh Ngajah uhh pimudip da dunya ti'.

Banca musik da suka kuk, kan ne mung uhh uhh, akuk suka musik da damba damba da tanang kitak uhh mung rock and roll kah, da kaik tantu mun adup sitik kadang kadang tinan adup uhh manik boh, uhh piluah adas wang adup nak bitanda tanda. Jaji adup suka kaping angun musik da banca da aduh da anih boh kuan inya, dak banca da uhh aduh ummm lagik ne. Da aduh semangat adup kaping ne. Jaji, sein ceh ye ne.

Kaii lagih ku puan bunga da mung anih ganan bunga tapi dak remin aku in ahi lagih bunga puruh asau ku. Kaii ku puan ganan nuh. Tapi bunga sien memang timengun lah memang paguh. Kan adeh bunga ti paguh lagih jawi ramin tebek dep. Inya tubek bunga da jawi ramin dep paguh lagih nuh. Jadi ngajah ngajah hobi inyap lagih ngajah pinyuka bunga da mung anih da ira puruh. Ganan bunga sien kaii ku puan lah ngaja kayuh bunga sien banca nuh ganan nuh kaii ku puan.

Binatang da paling pangan aku tubek ne da bauh-bauh ti en ceh binatang da kuan inya uhh tuhun...tuhun ti mina ne luah bingare...magau pimaan bingare...pak en mah ceh wang kayuh...binatang ti mbuh dog gagau inya...inya ira maan ne, inya ira nimak ne, ira kinabes ne...mbuh anyap kita tubek ne lagi.

Beken ne mina kita maan sungkoi maan pane'k da tiap andu nan kita untuk tibu kita pak ne kita mesti ra maan aduh bua, bait ne bua anih anih kah. Da kanan kita napud ne, da kabon kita ka, da area kita supaya zat da bua en ceh nulung nulung zat masu aaa pimaan da beken mung sungkoi dangan pane'k supaya tibu kita aaa aduh zat masu bua bua da meng ti.

Cabaran business siti wang ne dak nehen adep ami reti nek cabaran ne reti ne tebuk aaa enih business dak ira tundah nek. Contoh nek business sien adehkah business nguyak aaa tempat teuh mehit kah ataupun enih aaa enih aaa business dak tundah ne sien. Adehkah nek bijuakah ataupun business nek meng kilang-kilang kah, jaji mung kilang-kilang tik kai sesuai dak jejek Kampung reti nek.

Wang inya ngudung da kampung biasa ne minan sanda bidayuh la...kan da pasar kan da office minan sanda...sanda kireng sanda english tinan inya ngudung ngajah tampat ngudung la...jadi kaii ceh inik bahasa saja ngin kan ne da kampung kan ne kampung bidayuh memang ne sanda bidayuh kita ngudung.

Pirasa da sikulah anak ti mesti ne penting memang ne patut sebab ne pirasa sikulah ti inceh da puan ne ngancak kita puan anih da bilajar da sikulah Meng en lagih kita puan pingajar siti uhh untuk bala sien untuk wang ne ra mancang jawi ne lagi. Anih anih kayuh da bilajar siti sien ce paguh da kuan inya untuk uhh untuk tubek gapih pimuhu bala ti dalam sikulah ne

uhh tanda ti da maksud ne music asal ti meng ne adeh biragung ka ato pun meng bala uhh namak runcong ka Ra macam macam kayuh music traditional la. Jaji kayuh siti memang ne kaik kanan dog kagan masu bansa ami bukar lah

Akuk rasa masu amang andu lah bala anak kinya maju da skulah ngin kan bala amang andu ne maju, sien jadi cunto ndug bala anak. Bala anak ira ntubuk amang andu ne maju, bala ne pun irak maju. Kan amang andu ne kaik maju skulah, kan ne malas, uhh malas lagik anak ne, Mung adup uhh bala amang ne ngerukok cunto ne, memang anak ira ngajah. Amang ne ngerukok ngin ne mikir kaik salah. Tapi kan bala amang ne tik maju, slalu nyugan pilaju' ndug bala nak, pasti anak ne rak maju.

Minan hanfon siti memang ne penting, pak ti terpulang kepada adup da ampu hanfon. Kadang-kadang ngajah umur lagi, wang umur adup masu ungngod, dengan tok tuuh, bekun cara kitak mina hanfon. Kadang ne ungngod, ira tubuk hanfon cara beken. Wang tuuh ti, mina tubuk cara telefon beken. uhh, contoh ne, hanfon da bagi inya da tuuh ti, mina tinan ne, aar bitanen saja. Tanang inya bitanen dengan dingan juho minan hanfon.

Wang balik endu tik senang mayar keyuh ne, kisah ngeban duit kash kuyan inya ye, dep de dumpet, ngin wong edep deg pasar raya, edep buleh mayar secara online pun buleh legi ne, edep minan kad, kad kredit pun buleh legi ne, minan kad debit pun buleh legi ne, senang ba endu tik, kaik mung nyumi ne, asal ngeban duit, wong edep irak mirih keyuh.

Kayuh da <noise> mung kayuh da maru, kayuh da maru amik bidangah ne. Bidangah rati ne mung adup uhh ngundah umuh, ngundah kabon, mung adup ngundah umuh dayuh conto ne. Adup aduh hasil padi da tanang amik uhh padi darud, padi kajuh ma'eh nya. Be paje paje, memang bi kurit kurit kanan. Jaji a'in mah dangah adup da maru uhh ira dengan dangah da mung si'en.

Kan adep ira panu dak negara dep kesah ngeban keyuh macam macam mina asal adep adeh ic saja tirewe bin polis adeh ngicek tapi kan inya mung dak semenjung ndek Sarawak t bala ne perlu ngeban passport ngin mung sien mah undang undang jadi kai susah semine ne asal adep adeh password adeh ic gepih gepih adep panu pun inyap masalah ne.

Ihong inya da timagah da negara kita. Pak da paling timagah sien inceh da bagi aku sien inceh Tuan Agong kita. Sebab siti mah mageh perintah da da piluah perintah da da negara kita supaya perintah en ngancak kita mudip, Indi awang, indi aseng. dalam negara kita.

Naung bala ne nyugon cunto la ngancak dep birubah pikiran aku ti biek ngamin ne uhh Bala ne nyugon cunto bala ne bilajek uhh anih da kuan inya masi dangan adep. Bala ne uhh nulung adep la ngancak adep birubah anih keperluan adep bala ne nyugon nulung adep ngatur pimudip adep

uhh teknologi ti adeh kayuh da paguh adeh kayuh da biek, meng teknologi chunto ne lah teknologi uhh meng computer meng bala ko gadget uhh handphone lah tanang kita itin ne ku mit uhh ganan da mudah lah handphone. Jaji kayuh siti wang guna ne paguh chunto ne lah, bakal anak adep bilajar, bakal bala anak adep tebek kayuh da positive uhh da kaik da negative da biek uhh en ceh rati ne kayuh gadget ti meng teknologi uhh itin kita meh minan teknologi uhh computer, tana da inya skulah kah nimang kayuh siti ahi aguh ne masu da biek. Pak meng en lagi, ahi lagi ek ne masu da paguh wang ne salah guna nimang ne biek. Wang ne batul guna kayuh siti, paguh lah. Jaji, kaik kita panai manang ne ra nakat kayuh siti nan nyugon pimiek neg teknologi bait anih-anih da nyugon sanang neg kita da tanang inya teknologi bauh nimang ne paguh, ti masu adep panai nguna ne saja.

Da tubek aku, tanak ato pun tarun da adeh service ato pun line sien ceh aa simua bala inya, inya da kanan kemudahan siti. Memang ne bisi bigumpul ain, sebab ne siti mah da kanan aaa bala ne mende ain dangan sanang bala ne mudip minan kemudahan siti.

Sukan ne ngancak inya gago da negara ti Meng sukan sukma iti ne. Inya gago lagih inya ngin ne sedia kayuh da tinan inya sukan. Bala inya da Ra tubek sukan ti pun sien lagih ne gago lagih ne ra muhun. Riru lagih ripu lagih tubek sukan wang sukan berlangsung

Bajet untuk family ti terpulang neg aaa tuan mamba, sabab ne pimaneg duit adep masu apih duit en maneg, sien ceh tinan khas untuk aaa ngegeu, mirih kayuh naan family siti, pak ne stakat itin ne aaa bajet untuk family ami memang ne cukup dengan terapi wang adep kai sbarang matan aaa duit da adeh.

uhh ku suka warna biru warna buda ngin paguh warna suka aku. Warna buda ti birasi, warna biru ti warna terang warna rangit. Paguh tubek ku bunga color warna warna biru dangan buda ti. Warna da beken kaik lagih ku manang ku kaik suka pak. Pak da paling suka ku en mah warna biru dangan warna buda

Jaji pasal minan online banking ti aku mikir teknologi ti nimang nuh mo juho lagi nuh manteg masu sawa sawa taye kita mo manteg masu teknologi banking. Kayuh emm online banking ti aaa memudahkan kita berurusan dengan bank cunto nuh aaa kita rak mayar anih anih bil da bil mung bait nuh personal loan adup kah atopun bayar bil apui bil umo kita kaii susah lagi minan cash, kan mina aaa adup ngaban duit nug aaa masa adup mayar, adup buleh aaa minan da tanang kita iti nuh minan online banking tau kita iti nuh kemudahan iti mo paguh jaji anyap piralu kita susah susah lagi, jaji aku mikir nuh online banking ti munu nuh paguh lah.

Uri asal masu sani ne kuan inya nyeh, madi andu ti masih adeh, Panadol. Wang adep neg klinik, neg hospital perintah, ne silalu panadol jugon inya anyap uri beken. Mandam meng anih pun adep jugon daresa Panadol mah dadeg neg adep. Ku rasa sien lah uri masu sani tok madi andu ti masih adeh.

Sanda pitayun aku nug dingan dingan adup juho masu ramin da magau kiraja da nehen kiraja nuh juho masu ramin, uhh kiye kiye mah mudip kiye kiye mah ngunah kiraja aba magau pinaruh mudip dengan damai, supaya adup ti juho kiraja magau pimaan buken nuh untuk kayuh da biek.

Binatang da paling bahas, kaik lagih ku tantu puan ne. Ku ngandai da kampung da tarun, barangkali puan ku la binatang da paling bahas. Mayas barangkali paling bahas, tapi nyap kala lagih ku tubek mayas aaa kan ne binatang da beken kara manih ne kaik puan lah. Ngin adep ti anyap napud, napud jalu. Nyap napud kayuh da mung se'en.

<noise> uhh Adat ami' Bidayuh sitik, kaik ne kitak rak smesti ne rak uhh manang indik urang rak dipertanggungjawab nyugon tanggugjawap ga'in pasal nyaga. Cunto ne, mung namba tuuh adup, andu' kah, amang kah da mandam. Jaji asih anak da payak, uhh si'en buleh nyaga ne, Kaik bermaksud, bereti ne adik biradik tik da masu umbu' da nyaga amang ne matin ne nyaga ngarap umbu ka adik ka da nyaga ne. Memang kitak tik beganti-ganti. Cunto ne wang ne mandam ne lipet-lipet da ramin, jaji asih da kaik muhun kumanyang da kabon kah, ndug umuh kah. Jaji indi urang mesti rak manteg da ramin nyaga, nyaga namba tuuh sitik. Atau pun asih-asih family member, mambak-mambak ne da mandam lah. Cunto ne mung andu adup da hospital, uhh indik urang anak harus nyaga ne atau pun kitak biganti-ganti. Ndik ngaru' tik akuk, ndik ngaru' dak dindi umbu adup. Asih da adup masa, samah kitak rararak uhh biganti-ganti nyaga ne lah. Mung en ce adat kitak. Bekun ne manang adat. Rati ne ngan adat adup dengan andu amang adup da namba tuuh kitak.

Binatang da paling bahas da nehen ami mende sien ce deh bala binua kudip binatang krabo ato pun sapi sien ce da paling bahas da bnua Ami da beken adeh lagih. Kan kaik pimahas bala ne meng sapi dangan krabo.

Rengit sien eee dak pikir akulah rengit sien tempat ne belapis-lapis umon biratus-ratus ribu kilometres mesu mesu tana siti, jaji ne nampak ne seolah-olah biru. Dak pikir aku rengit sien teban umo juho jaji adep tebek ne mungkah biru. aaa kemungkinan ne dak mesu paham adep akulah pemikir aaa adep aku aaa aku tebuk keyuh sien terlalu bina juho mesu dunia jaji dok tanang inya moh sepa dunia kita tana ti moh datuh raye, jaji kita tebuk meng en biru.

Kayuh da suka aku uhh dengan tangkeb ataupun dingan adep uhh sien inceh setiasa nyugon tunjuk ajar neg adep. Kadang kadang bala ne nulung tangkeb adep ti sentiasa nyaga adep dalam pimudip adep ah baik pun adep uhh manam ataupun uhh susah tangkeb adep ti manceh da nulung adep.

Da negara ami ti migrasi uhh kaik lagih ku tantu puan ne barangkali bala jalu matin ne la. Wang bala jalu ti ngajah musim ne. Kan ne meng ngamin musim bua bala ginyawat adeh lagih maneg. Bala ginyawat to ahi ce ne maneg ngin ne ra maan suwat bua dihan kuan inya.

Kalau ami nyaga bala anak, ami biasa ngancak bala ande amang ato pun tayung babeh da ramin ato pun asih asih. Contoh ne aku kaik kerja, ku akan ngancak bala ne, ngancak aku nyaga bala anak ne. Maksud ne macam ami ti kerja, bala ande ami lagih mudip. So bala anak ti sien inya he dangan nyaga ne.

Kaik lagih ku tantu puan program radio ngin aku jarang kaping radio tapi adeh masa lagih aku kaping radio bidayuh. Paguh lagih bala lagu lagu bidayuh. Adeh masa lagih aku kaping radio aaa program iban ngajah mood lah simene ne. Wang aku adeh masa, buka ku radio. Ngin madi iti kuan inya zaman teknologi. Silalu muka'k telephone maca news da telephone jaji jarang lah muka'k radio madi anu iti. Kaik meng ngamin ne.

Meng anih komuniti ami mayar kayuh da birih? Sien kayuh iti ne semua ne bercampur campur. Adeh da minan duit secara tunai, adeh da minan duit masu handphone, adeh lagi da minan credit card. Sebab kita ti mudip semua kemudahan iti adeh. So ti terpulang neg eh inya da meng anih da ra ngundah bayar. keyuh dak birih en.

Bagi akuk, kaik kesah sebab uhh bisness is bisness. Cabaran adulah. Adup slalu sambu, slalu sagu'. Kalau amik aduh bukak bisness, da' bangih ta'uh mahit, amik akan, amik akan jaga lagi' ne. Amik akan, manik support lagik ne. Samah samah bidingan. Samah samah berjiran. Kaik lagik majik asih asih.

Aku paling suka teknologi da duweh ti da sedia da handphone, ngin sanang kraja. Wang ku maca email ku minan telephone, wang ku rak transfer duit minan talephone, wang ku ira nganted messages minan talephone, wang aku ra nganted gamar mina talephone, wang aku adeh meeting pun minan taplephone mah madi anu itin ne kaik meng ngamin. Jadi sanang wang adep rak nganted kayuh minan talephone. Technologi ti memang canggih sentiasa berubah.

Kupok tangan ti memang kita perlu kupok tangan kita, man ne kadang kadang tangan kita ti macam macam kayuh tageh kita, kayuh da bisig pun kaik kita puan ne, kayuh da bisig en pun kita mesti mikir debu sien dakes. Jaji, tangan kita ti buleh ngaban kuman neg anak tibu kita, wang kita bikasik, wang kita nyinge, wang kita mageh bibih babak kita, kuman akan meret melalu ... masu babak kita sampe tok aseng kita ti buleh ngaban macam macam kanam neg kesihatan kita neg aaa neg batang tibu kita. Kuman meh meret neg batang tibu kita ti muh nyugon kanam, nyugon kanam da biek da adeh da abih batang tibu kita ti. Jaji kaik kita kanan manang adep kaik rak kupok tangan, tangan ti mesti rak kupok. [aaa) kan ne najah kan ne slalu aku aaa ngrasa ne lah, aku setiap tiap wang aku mikir tangan tangan parlu dog kupok. Kadang-kadang, inik anu sampai pukul umpat rimeh kupok tangan ku, beken ne setiap mesti aku kupok tangam sbayuh maan, nimang harus dikupok sepanjang ... setiap masa kita, mikir kesehatan kita masu penjaga kebersihan, penjaga kesehatan tibu, batang tibu kita.

Sukan da suka aku ialah futsal main futsal dangan bijogging, kan kaik sien pun aku akan ngisi masa aku masa lapang ku hiking. Aku suka hiking anih semua dangan hobi main futsal. Kan kaik nanek ami suka nanek ngisi masa lapang.

Kalau ira ngancak duit silamat, simpan da bank la. Dapih deh tampat beken lagi. Wang ne nyimpan ne da ramin, matik bin anak kinya nangku meret ramin matik. Da bank lah paling silamat nyimpan duit, nyap tampat beken lagi. Adeh lagih inya nyimpan duit da rungan rungan bantal kuan inya. Tapi sien sani ne. Iti ne dapih adeh inya nyimpan duit rungan bantal lagi. Da bank lah paling silamat nyimpan duit.

Kan dingan juho, kan dingan juho. Ngancak ne balik la, talipon sekali sekala ndek mamba da ramin aba kaik telipon amang ande adep. uhh marik sekali sekala wang gawai kah anih kah. uhh nganted duit kah. Sien cara adep bilaje dingan dep, ba ngajar ngundah kerja da asat.